komiði sæl og verið velkomin í

við sögðum meðal annars frá nýrri rannsókn

hittum tíu ára lestrarhest á Húsavík fjölluðum um Tommadaginn í Egilshöll og fræddumst um enn fleiri bækur í krakka samkvæmt nýlegri rannsókn sem var gerð meðal nemenda um allt land hefur næstum helmingur stelpna í tíunda bekk verið beðinn um að senda ögrandi mynd eða nektarmynd af sér um einn af hverjum fjórum nemendum í tíunda bekk hefur sent svoleiðis myndir rannsóknin var hluti af reglulegum könnunum meðal nemenda í áttunda til tíunda bekk nú voru krakkarnir í fyrsta sinn spurðir um sendingar nektarmynda það hefur orðið sífellt

algengara alls staðar í heiminum og það á líka við hér á landi þau sem gerðu rannsóknina segja að samfélagsmiðlar hafi breytt umhverfi ungs fólks mikið og að það sé mikilvægt að börn og ungmenni ræði við fullorðna um myndsendingar á netinu það þurfi að fræða alla vel um það sem við gerum á netinu og hvað við sendum stundum sendir fólk myndir en sér svo eftir að hafa gert það en þegar búið er að senda hana hefur maður enga

stjórn á hvað er gert við hana þess vegna skiptir máli að hugsa vel um hvað og hverjum maður sendir níu ára strákur í

í Bandaríkjunum barðist fyrir því að snjókast yrði leyft í bænum sem hann býr í en það var bannað mjög lengi þótt það sé ekki mjög vetrarlegt í bænum best fjölskyldan að fara í snjókast það hefur verið alveg stranglega bannað í bænum í um heila öld best sem er níu ára fannst þessi regla fáránleg og ákvað að gera eitthvað í málinu hann spurði móður sína hvað hann gæti gert hann fékk fund með bæjarstjórn Severance sem greiddi atkvæði um að breyta lögunum það var svo að sjálfsögðu best sem fékk að kasta fyrsta

best fjölskyldan er samt ekki hætt og ætlar næst að berjast fyrir því að breyta reglum um dýrahald í bænum en nú er bara löglegt að eiga ketti og hunda sem gæludýr það er því alveg ljóst að þessi fjölskylda hefur mikinn áhuga á stjórnmálum þá er komið að krakka

með aðstoð í Bretlandi hún er eftir Harald f Gíslason gætiru lýst bókinni í þremur lýsingarorðum spennandi kemur rosalega mikið á óvart og hún er skemmtileg okei hvað er það besta við söguna örugglega tónlistin og hvað þau eru að spila mikið og

hvað þau eru svona góðir vinir hvaða lærdóm má draga af þessari sögu bara að vinna saman og þá geta draumar þínir ræst kom þér eitthvað á óvart sko ég vil ekki segja of mikið en það gerist rosalega margt í bókinni eins þetta er pínu svona sakamál pínu þannig það gerist eitthvað sem á ekkert að gerast hæ ég Sigurbjörg Tanja

níu ára og bý á Ísafirði ég las bókina lukka og

hún er eftir Evu Rún hún er hræðileg af því það er svona vondur kall í henni og hún er áhugaverð

uppfinning

við söguna það er vondur

í henni sem gerir hana spennandi sem mér finnst gott við söguna er þetta bók í einhverri seríu já það eru kom þér eitthvað á óvart og ef svo mér á óvart að það var vondur kall í henni ég vissi ekki alveg að það væri svona vondur tíu ára stelpa á Húsavík hefur lesið hundrað bækur á þessu ári henni finnst lestur vera róandi og hjálpa henni í mörgu

áskorun um að lesa tuttugu og sex bækur í byrjun janúar og mig langaði bara að toppa hana og þá ákvað ég að lesa hundrað þetta eru mest barnabækur en já ég held ég hafi lesið svona þrjár unglingabækur kannski flestar hundrað og fimmtíu blaðsíður og meira Elísabet náði markmiðinu í lok nóvember hún

fótbolta og frjálsum en finnur alltaf tíma til að opna bók ég vakna mjög oft snemma á morgnanna til að lesa

lesa fyrir skóla svo les ég í skólanum og eftir skóla þannig að

mikið á dag hvað er skemmtilegast við að lesa bara komast áfram í bókinni og

næst og næst og líka bara róandi nokkrir leikskólar í Finnlandi bjóða nú upp á vegan mat fyrir börnin það voru ekki börnin sem báðu um það heldur foreldrar þeirra þessa nýjung má rekja til tveggja fjölskyldna sem eru vegan vegan réttir hafa verið

í tilraunaskyni í nokkra mánuði og gefist vel að sögn leikskólastjórans engir vandamál hafi komið upp en auðvitað þurfti að breyta miklu í eldhúsinu tólf krakkar fá bara vegan máltíðir í leikskólanum og

þau segjast ánægð með matinn Sara Björk Gunnarsdóttir er ofarlega á lista yfir hundrað bestu fótboltakonur í heimi enska dagblaðið Guardian taldi niður listann fyrir stuttu og Sara Björk er þar í þrítugasta og fyrsta sæti í efsta sæti listans er samherji Söru Bjarkar í þýska liðinu þetta er ekki í fyrsta sinn sem Sara Björk kemst á listann því að í fyrra var hún í fertugasta og þriðja sæti í umsögn blaðsins segir að hún hafi aftur átt gott og traust ár hún lék stórt hlutverk með

og var áberandi í meistaradeild Evrópu nú er komið að krakka í kvöld fjöllum við um nýja íslenska barnabók með aðstoð já ég heiti Ingvar ú Skarphéðinsson ég er ellefu ára gamall ég er með Sigga sítrónu og hún er eftir Gunnar Helgason gætiru lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já það verður samt dálítið skrítið þetta er skemmtileg fyndin og

hvað er það besta við söguna hvað sex ára gamall strákur getur gert mikið maður á ekki að vanmeta einhvern krakka

hvað hann er gamall fyrir hvern er sagan að þínu mati þó að þá er þetta fyrir alla líka konur og kalla er þetta bók í einhverri seríu já þetta er bók í seríu þetta er nýjasta bókin um Stellu hinar bækurnar heita mamma klikk pabbi prófessor amma best og þetta er nýjasta

kom þér eitthvað á óvart og ef svo hvað já það koma mér á óvart hvað hún var smá sorgleg

að geta

látið sig detta inn í að hreinsa burt allar áhyggjurnar í alvöru lífinu bara dreifa huganum það var mikil jólastemning í borginni annan sunnudag í aðventu og fólk greinilega komið í hátíðarskap þótt það hafi bara vantað snjóinn jólasveinar jólatré og jólaskemmtanir voru víða á

Árbæjarsafni voru örlítið meira gamaldags og klæddir í ull sem er gott þegar kalt er í veðri en það voru ekki

bara þeir sem kunnu sérstakur dagur var haldinn í Egilshöllinni nú nýlega fyrir Tómas Inga Tómasson yfirþjálfara yngri flokka fylkis og aðstoðarþjálfara íslenska u tuttugu og eins árs landsliðsins í knattspyrnu karla dagurinn fékk nafnið

Tómas hefur verið að ná sér eftir að hann fékk árið tvö þúsund og fimmtán hann hefur farið í fjórar aðgerðir hér heima sem skiluðu ekki alveg árangri og hann bíður þess vegna eftir að komast í aðgerð í Þýskalandi allur ágóði dagsins rann til Tómasar og fjölskyldu hans dagurinn hófst með æfingum fyrir krakka og lauk svo með úrslitaleik landsliðs sem var í bláum búningum og

hvítum mjög margir fylgdust með leiknum sem var mjög spennandi en svo fór að landsliðið hafði betur fjögur til einn gegn

þá er komið

heldur áfram að segja okkur frá nýjum íslenskum barnabókum hæ ég heiti Kristjana

tíu ára og ég var að lesa gefst aldrei upp en hún er eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttir ef þú myndir þurfa að lýsa bókinni í þremur orðum fyndin skemmtileg og upprífandi vá það eru bara frekar góð orð myndi ég segja líka mér þú veist ég get svona tengt við hana og já hvaða lærdóm má draga af þessari sögu að maður á alltaf að reyna að vera vingjarnlegur við tudda svona hrekkjusvín og reyna að vera svona vinur þeirra og reyna að finna góðu hliðina á þeim svo það er einelti í þessari bók eða mundirðu segja það ein tuddi hún kallar einn strák litli skítur já eftir rúmlega fjörutíu ára ferðalag er geimfarið Voyager tvö komið að ystu mörkum sólkerfis okkar geimfarið er nú í um átján milljarða kílómetra fjarlægð frá jörðu vísindamenn NASA geta enn þá fengið upplýsingar frá geimfarinu en það tekur

skilaboðin um sextán og hálfa klukkustund að berast til jarðar skilaboðin ferðast á ljóshraða en til að setja það í samhengi þá tekur sólarljósið bara um átta mínútur að berast til jarðar samkvæmt NASA verður farið virkt í um fimm til tíu ár til viðbótar upplýsingaöflun minnkar með tímanum af því orkan minnkar og líka af því það er svo rosalega kalt í geimnum ein

oft að hann ætlaði út fyrir endimörk alheimsins en mun ekki komast þangað að lokum ferð það út fyrir endimörk okkar eigin sólkerfis svokallað

til þess þarf

að ferðast í um þrjátíu þúsund ár í viðbót

eru manneskjur ársins tvö þúsund og átján að mati bandaríska tímaritsins time tímaritið kallar hópinn verðina og segir að fólkið hafi

staðið vörð um sannleikann tímaritið time hefur valið manneskju ársins frá árinu nítján hundruð tuttugu og sjö oft hafa einstaklingar verið valdir en stundum hópar eins og í fyrra þegar konurnar sem byrjuðu metoo byltinguna voru valdar sagt var frá manneskjum ársins tvö þúsund og átján á þriðjudaginn í umfjöllun blaðsins kemur fram að hópur fréttafólks víða um heim hafi lagt líf sitt í hættu við að upplýsa almenning um sannleikann blaðið segir að margt

hafi átt erfitt ár og oft hafi verið reynt að koma í veg fyrir að þau fjalli um ákveðin efni blaðið útnefndi nokkra fréttamenn manneskjur ársins og gerði fjórar mismunandi forsíður margir

aðrir voru tilnefndir fyrir störf sín og þær afleiðingar sem skrif þeirra hafa haft það var nóg fyrir alla á árlegri stollen

í Þýskalandi nú á dögunum hápunktur hátíðarinnar var að stór hópur bakara og seldi gestum og gangandi brauðið í ár var risastórt og vó þrjú þúsund átta hundruð og fimmtíu kíló eða næstum fjögur tonn íbúar

í Þýskalandi lituðu bæinn rauðan þegar árlegt jólasveinahlaup fór fram um þúsund íbúar klæddust sínum og hlupu um götur bæjarins þetta er í tíunda sinn sem efnt er til jólasveinahlaups í bænum en það á að hvetja til heilsuræktar jafnvel þótt það sé vetur skipuleggjendur segjast himinlifandi með að hlaupið sé orðið þriðja fjölmennasta jólasveinahlaup Evrópu aðeins París og Búdapest geti státað af fleiri skokkandi sveinum nú ætlum við að fá bókaorm

getur þú lýst bókinni í þremur lýsingarorðum skemmtileg spennandi og drungaleg hvað er það besta við söguna bara svona

þykir vænt um bókina og maður tengir við leiddist aldrei þegar maður las bókina fyrir hvern er sagan að þínu mati ég myndi segja frá kannski svona níu til tólf ára útaf því að yngri krakkar gætu kannski fengið martraðir hvaða hvaða lærdóma má draga af þessari sögu örugglega bara að treysta vinum sínum og

er þetta bók í einhverri seríu

þetta er fyrsta bókin og bók tvö kemur út í febrúar og þetta verða held ég fimm bækur eða sex bækur komu gestum í dýragarði í Japan í jólaskap á dögunum þær virtust nokkuð ánægðar með sparifötin sín og líklega fara þær sko ekki í jólaköttinn í það var engu líkara en mörgæsirnar væru

fyrir áhugasama gesti garðsins þetta voru

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar